Ina hede manese waka sa alu sepulu peli uile mo koho mo masike hedeka akuise sa alu sepulu pelu ilu <hesitation> pae ahata pai <hesitation> manau ne elau elau muana puisi wei seka nena sena hata pai <hesitation> manau ne hawese nike akuise sahalu odok pelu uilo do pai namona sulate de aha na awe senya eda senya ihatapa yewi hatutu elu ne awesi ina hede masika hede kame akuise sahalu peluyu. Aloi yamane dameni ata iha emo mole pai <hesitation> ina hede la dina masa pai ta otoa ma ita nena ata iya hai mada tai hedeka akuise masika deka akuise mapale matotola peluyu ado nanake ole mata'i matutu malam mata mata malana pui dosi wai ete jame nilu si wai isesi yamana ne masika deka. Alo wa ude la ane le sena ana nu api ananu sapa masika deka akuise misa'a si kuana dolo au nanake ole ei ata ema doi yaman leini. Na da ose masa oktoa de totola matuka loi ina malam na pui masukusi ne na ina hede masika kehe deka me maleu ina sa alu ina do moile akuise mapanu sa alu ina hede pelui lodok.